Tsy misy, dimy<ptoa>, folo, dimy ambiny folo, roapolo, roapolo limy amby, telopolo, telopolo limy amby; efapolo, efapolo limy amby, dimampolo, dimampolo limy amby, enimpolo, enimpolo limy amby, fitopolo; fitopolo limy amby, valopolo, valopolo limy amby, sivampolo, sivampolo limy amby, zato; zato no dimy, zato no folo, zato no dimy ambiny folo.